Puez ra maní cad chi rúnramaa, chi rcuzhramaa bal zara gyíedy, chi rcuizhmaa nubéz chi rcuzhmaa runmaa bizy cad hor, bal za chi rac' las cuatro de la manyán, chi rcuzh ra gái, rac' bera gyíedy mna, ra bizhtilly cor gí gauramaa, chi rac' rul laizhí na, chi rac' laz cinco bzhí na, chi rúnramaa bizy pad chi gauramaa chi run ra gái gí bizy lara gyíedy mna gí. Ra pajarit'e chi rcuzhramaa ra, chi rúnramaa bizy canéz bazerumaa loóh záahramaa, gula nú xirac' ramaa, rúnramaa bizy chi rcuzhramaa chi ranmaa tïé beld chi rcuzh ztò ra manyní beld gula bích chi rcuzhramaa, chi runmaa bizy tu ranramaa.